Ɗonto mi joɗi suudu am e wodi taagaje ɗiɗi, gonɗe e suti funa, ngiya ngan bo e suti woyla, so hendu natata nder suudu am. So wuro mi jo bo e wodi taagaje sappo e goo.